عشان أخيط زر حج جميص يعني آخذ إبرة وخيط بنفس لون الجميص والزر أجص خيط بطول مناسب، وأعجدة في النهاية، أحط الزر في مكانة بعدين أخد الإبرة من تحت وأخلي تمريرها في الثقوب عدة مرات، بعدين أسوي العقدة في الخلف وجطع الخيط الزائد وبكدة خلاص يكون الزر عندك ثابت.